Aotra, aotra faingo dimy, raiky, raiky faingo dimy, roa, roa faingo dimy, telo, telo faingo dimy, efatra, efatra faingo dimy, eñina, eñina faingo dimy.